Kutu kɔncwo kɔ ndu nkwe mɛ kɔ ajɛ kowini ipɛrɛ kɔ nmalɛ za nɛkɛ ajɛ ayɛ mɛ pusu kowɛni ipɛrɛ tɔ nwa ncoo ipɛrɛ kɔ ndɔ kwɛ nɛ nkɔ ava kɔ ba jɛn kɔ imɛ can kusrukpɛ bɔ kɔ nlɛ kɔ nza malɛ nso kusrukpɛ npɛrɛ nɛ nlɛ kɔ nza nmalɛ mɛ nso kusrukpɛ npɛrɛ nɛ ashe ndɔ kure nsi domi npɛrɛ nɛ kusru kpɛ npɛrɛ ne ɔna bɔ kɔ ɔna na didrɛ ɔsɔ aye kɔ yi gbaalɔ kɔ yi tutrɔ ki rakira kɔ yi kpɛ fana abli alɔ nzanɛ kɔ nkpɛlɛ ziz nzanɛ kɔ ncuwɔ aga kɔ la zɔrɔ nyɛɛ nɛ kɔ mɛ kɔ aga blɛ ba azwa mbɛ cuwɔ nɛ ashe agaiba nɛ ba de aga lo wa nyɛ bɛɛ aga kɔ ncuwɔ kɔ nzɔrɔ nkwɛ ma kɔ adɔ zwa dɔ herlɛnɛ nmakaranta nyɛɛnɛ kɔ lena kɔ ma ngɔrɔ kɔ la ma lo nlɔka kɔ la krɔ magɔrɔ kɔ la krɔ loncɔka ava kɔ nwala sɛ ava kɔ nwala asɛ suswe nɛ kɔ iye loka ɔpɛ kɔ aga abla nɛ anmru wa kɔ la ye lɔka kayi na ka agba adzi ka lo minyɛ tɔ mpɛrɛnɛ aran krefe Bɛɛ kerefe abɛ ɛnɛ inuma sɛ adza wa so ava kɔ ɔwasɔ agba nɛ ana zɔrɔ nyana inu ma lukpɛ ana yana inu ma lukpɛ za kɔ konu ɛlɛka kwana kɔyi kɛyi lo sɔ. D nyɛ bɛɛ kɔ kɛ ava kɔ yi zɔrɔ da za kɔ yi bɛ zabe nnayi ki bɛ mata kɔyi kpɛlɛ nayi aza we kɔ adɔ zwa dana ma kɔ yi kpɛlɛ nayi kɔ yina ni nna miyɛ blɛ kilo dubɔ meprɛ nɛ kɔ ba rokɔ masta ki kɔ lane la na gwara lɔka abɛrɛ la kɔ ba ma magɔrɔ ba swo mada nɛ kɔ la na gwara za kɔ la nini za kɔ lagɔɔbɛ kɔ la gɔ magɔrɔ bubla ba gɔɔ cɛ kɔ labɛ didrɛ kaa lapɛla ma. Nyɛ cɛɛ, agalo kɔ lazɔrɔ kɔncuwɔ kɔ adɔrusɔ mada kɔ adɔ mmalɛ nɛ nyada kɛ mpɛre kɔ la dɔ <hesitation> sɛkɔndrɛsku nɛ makaranta rɛvɛ yɛɛnɛ bajɛ la kvɔ kuco kpan kpawa ava kɔ bɛrɛ wɔ adidra zɛ kɔ wɔnɔ kɔ ɔlɔkuva kucɔ ava kɔ ɔlakuva kucɔ za kɔ ɔ kɔɔ gbɔ ɔsɔ rusɔ nkɔ paa kuva kucɔ nɛ nka zaa nyɛ nkɔ